við sögðum frá gígju og óvæntri ferð til Úganda heyrðum í krökkum sem gengu til góðs og ungum frumkvöðli sem saumar

ég heiti Ingibjörg og í

vikunnar var þetta helst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

þótt kanínurnar séu krúttlegar geta þær haft slæm

bæjarbúar sem eru með

óttast að kanínurnar éti uppskeruna í garðinum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 íslenska karlalandsliðið í fótbolta er í þrítugasta og sjötta sæti í nýjustu útgáfu styrkleikalista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 Danir eru í tíunda sæti og Svíar í fimmtánda sæti Noregur er í fimmtugasta og öðru sæti Finnar í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

er ekki að grínast

þetta verði frábær upplifun ég efast ekki um það til hamingju takk fyrir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

svokölluð heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun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

ekkert bendir til þess að eldstöðin Katla í Mýrdalsjökli fari að gjósa á næstunni rannsóknir sýna að mikill koltvísýringur hefur mælst við eldstöðina undanfarið og sumir héldu að það væri vísbending um að eldgos væri að byrja Magnús Tumi

Guðmundsson prófessor í jarðeðlisfræði segir að það sé misskilningur hann segir að niðurstöður rannsóknarinnar á Kötlu segi ekkert um það hvort eldgos sé að byrja eða hversu stórt næsta gos verði þær sýni bara að koltvísýringur streymi upp úr Kötlu og hafi gert það undanfarin ár samkvæmt rannsókninni er magnið af koltvísýringi úr Kötlu með því mesta sem þekkist í eldfjöllum á jörðinni en þótt það komi mikill

koltvísýringur úr Kötlu losa menn hundrað sinnum meiri koltvísýring en öll eldfjöll á jörðinni samanlagt við þurfum því ekki að hafa áhyggjur af Kötlugosi að minnsta kosti ekki í bráð Magnús Tumi segir samt að það þurfi að gera miklu meiri og betri mælingar á Kötlu og öllu sem tengist henni við verðum að taka

mjög alvarlega hvort sem eldfjallið heitir Hekla Katla eða Öræfajökull öll notkun snjallsíma á skólatíma er nú bönnuð í mörgum almenningsskólum í Kaupmannahöfn og nágrenni þetta er niðurstaða könnunar sem var gerð í Danmörku nú nýlega um það bil einn af hverjum fimm skólum hefur samþykkt

og þar til hringt er út í lok dags heyrist ekki í einum einasta síma þeir eru teknir af nemendunum þegar þeir mæta í skólann og eru ekki afhentir aftur fyrr en þeir fara heim engar tilkynningar eða skilaboð frá vinum

foreldrum trufla einbeitingu nemendanna á skólatíma ekki einu sinni í frímínútunum nemendur eru hvattir til að spila spjalla saman eða sinna öðrum tómstundum í frímínútum skólastjóri í einum af

skólunum segir að markmiðið sé að ýta undir hæfileika nemenda til að sökkva sér ofan í námsefnið og einbeita sér þótt snjallsímanotkun sé bönnuð eru spjaldtölvur og önnur snjalltæki sem tengjast náminu leyfð þurrkar á nokkrum svæðum í Evrópu í sumar hafa valdið því að franskar kartöflur eru styttri en venjulega kartöflubændur í Belgíu hafa varað við því að franskar kartöflur verði allt að þremur sentimetrum styttri á næstunni af því að kartöfluuppskera

ársins er ekki eins góð og áður það sama á við um kartöflubændur annars staðar í Evrópu þar sem var mikill þurrkur í sumar til dæmis í suðurhluta Englands í Hollandi Frakklandi og Þýskalandi franskar kartöflur eru reyndar ekki alveg rétt heiti á þessari eldamennsku upprunalega eru franskar kartöflur líklegast frá borginni

í Belgíu þar hafi íbúarnir verið mjög hrifnir af djúpsteiktum fiski en þegar það var ekki til nóg af honum einn ískaldan vetur árið sextán hundruð og áttatíu fóru bæjarbúar að

kartöflur í staðinn franskar kartöflur ættu því eiginlega að heita belgískar kartöflur ungur frumkvöðull á Íslandi saumar

og selur þá til þess að safna fyrir myndavél ég fór að sauma svona apa út af því að vinkona mín átti afmæli og ég þurfti að gera afmælisgjöf fyrir hana og ég sá svona apa og ég ákvað að búa

til fleiri og byrjaði svo að selja þá þessi myndi örugglega taka aðeins lengri tíma út af því að hann er efni en þessi myndi taka aðeins minni tíma út af því að hann er úr sokk mamma keypti svona flísteppi í Rúmfatalagernum og svo notuðum við bara gömul föt og eitthvað við keyptum svona kodda og settum það sem var Viktoríu Rún var úthlutað draumaferð frá Vildarbörnum á sumardaginn fyrsta Viktoría er með sykursýki eins sem hún greindist með þegar hún var níu ára hún þarf þess vegna og þarf að mæla blóðsykurinn oft á dag fjölskylda Viktoríu fer í draumaferð til í Flórída í tilefni þess ákvað Viktoría að ráðast í að sauma apana og safna fyrir myndavél mér finnst svo gaman að taka mynd þannig mig langaði að safna mér upp í flotta myndavél þau fara í mars og Viktoría stefnir á að kaupa sér myndavélina í ferðinni mig hlakkar mest til að fara í Disney World og smakka fullt af tegundum

þúsund og fimm hundruð ára gömul stytta úr bronsi fannst nýlega í Sviss en líklegt þykir að það sé elsta

styttan er í laginu eins og mannshönd og er með

höndin fannst nærri bænum í Sviss farið var með hana til Bern þar sem fornleifafræðingar rannsökuðu hana nánar þeir segja

að höndin sé um það bil þrjú þúsund og fimm hundruð ára fornleifafræðingarnir segja að hún hafi líklega verið hluti af grafreit fyrir mjög mikilvæga manneskju nálægt höndinni fannst svo hnífur úr gulli og rifbein úr manni að mati fornleifafræðinganna er þetta mjög merkilegur og sjaldgæfur fundur ekki bara í Sviss heldur allri Evrópu margir bestu fótboltamenn heims komu saman í sem gerði Frakkland að heimsmeisturum í sumar var valinn þjálfari ársins mark ársins skoraði

í ensku úrvalsdeildinni í fyrra belgíski markvörðurinn frá Noregi

frá Þýskalandi og Marta frá Brasilíu tilnefndar sem knattspyrnukona ársins Marta sem var valin best fimm ár í röð frá tvö þúsund og sex til tvö þúsund og tíu var aftur valin best í ár í karlaflokki voru sem var valinn bestur að þessu sinni en það er í fyrsta sinn sem hann vinnur til verðlaunanna og í fyrsta sinn sem hann er á meðal þriggja efstu ungt fólk í Hagaskóla reimaði á sig gönguskóna og lagði af stað upp á Fimmvörðuháls á þriðjudag til styrktar góðu málefni árlegur

Hagaskóla gott mál verður haldinn á mánudaginn og gangan var hluti af honum nokkur úr

úr hópnum komu og sögðu okkur betur frá

gott mál er

Hagaskóla þar sem bekkir í Hagaskóla ákveða alls konar eitthvað í stofunum sínum til þess að styrkja góð málefni sem við höfum ákveðið þetta árið í ár erum við að styrkja tvö málefni Björt sýn og eitt líf eitt líf er minningarsjóður Einars Darra

Björt sýn er félag sem styrkir munaðarleysingjahæli í málefnin sem krakkarnir ákveða að styrkja eru mjög fjölbreytt og það er nóg að gera fyrir daginn þá erum við til dæmis að fara ef einhver er með

redda vinningum þá fara þeir niður í bæ og hafa kannski samband við búðir og annað slíkt og redda vinningum göngugarparnir vona að það safnist sem mest fé fyrir málefnin tvö

áætla það að reyna safna einni milljón króna til að gefa til styrktar Bjartri sýn og eitt líf átján ára strákur frá Indónesíu komst loksins heim í vikunni eftir að hafa verið fjörutíu og níu daga á reki á Kyrrahafi var ekki útbúinn vél og engar

árar voru um borð þegar landfestar slitnuðu í júlí rak hann rúmar eitt þúsund sjómílur að ströndum

stráknum tókst loksins að vekja athygli skipverja á flutningaskipi nokkur skip höfðu siglt fram hjá honum áður vegna þess að þau sáu hann ekki skipverjarnir náðu honum um borð eftir fjörutíu og níu daga á reki en hann hafði klárað allan mat og vatn eftir viku hann þurfti því

að drekka sjó og veiða fisk sér til matar hann var þess vegna orðinn illa haldinn og þreyttur eftir margar vikur úti á rúmsjó skipverjarnir gáfu honum að borða og drekka og hann getur nú loks gengið á þurru landi eftir þetta ótrúlega afrek það þarf ekki að vera leiðinlegt að bíða þegar það verður seinkun á flugi það sýndu nokkrir hljóðfæraleikarar á flugvelli Genf í Sviss nú á dögunum þegar þau héldu afar óvenjulega tónleika hópur tónlistarfólks sem skipar hljómsveitina

var á leið til Ítalíu þegar fluginu seinkaði þá voru góð ráð dýr því þau voru með hljóðfærin með sér þau tóku hljóðfærin upp úr töskum sínum og léku óvænt tónlist til að stytta farþegunum stundir tónlistin er eftir ítalska tónskáldið

sem kallast árstíðirnar hljómsveitin valdi auðvitað að spila úr Sumarkaflanum þrátt fyrir lítinn undirbúning og fyrirvara hljómaði tónlistin vel og vonandi gleymdu farþegarnir sér alveg við þessa óvæntu tónleika það voru heldur betur kræsingar á boðstólum þegar árleg hausthátíð var haldin í

svokallaðar sem bakaðar eru í tilefni hátíðarinnar kökurnar voru búnar til úr allskyns góðgæti til dæmis fengu

það voru margir sem komu og fylgdust með matarveislu dýranna og það vakti sérstaka athygli þegar í garðinum vildu ólmar fá að smakka hjá hvor annarri þetta voru

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar